Ny anjara asan'ny fomban-drazagna am'fiarahamonigna am'zao fotoagna, hoe hitako hoe mampianatra ôlogno raiky zainy izy hoe zao zavatra niaignan-jare talôhaka zaigny de igny koa hoentigny tsy hanadinoagna ny razagna talôha tany de mampianatra mampita am'fi- ny taranaka faramandimby hoe izao raha niaignanay tagny, zao sy zao aby raha mba nataonay talôhaka tagny.